I warr dzang war iteha wuchi biwar biri nkukukun, are biyu bue bi buo le bekuom nyi odzang ewa aio octcar wuchi obu are to lo beil beri le war ayi iri benke be te be be te ayi be dzang betuom tuom ufe ha be tuo tuo le bilor okara afe betuomo lebe be be are wuchi wunibu wukuom nyi odzang iwarr ayi ibule okuo m ofi dzang warr ayi kening oma tchar wuchi abu wu wel wuwel abuche wumi ge bu, elebki otchar wuyiam yiam warr aye imamal okpedo ye be be iri bualo iri le biwarr nku ku kun afe adzang eyie emia wuchi apie adzang yi ipia wuchi abu kenunu are wuchi wu mili bu wokuom nyi odzang warr aye otchar wuchi obue okumu eiri le bi warr nkum kun kun biwar abi le bichi bi likitapol bili ma kuano te te iri le binu nku kun ifa ki are wuchi wubule wukuom nyi odzang wan aye itchar wuchio obue wukumu okpe oyuom tuomo okpe otchar ctchar are ye bualuom le nkening nyi biwarr biri nkunku bifarki nyi tchar bifa ki